न्यूज़ीलैंड की पक शैली अपने विविधता और स्थानिय सामग्री के लाने उपयोग के लाने जानी जात है। यहां की खाना पकाने की शैली और स्थानिय और आदिवासी युवाओं के साथ साथ ब्रिटिश यूरोपियन और पक परम्पराओं से मिश्रण होत है। न्यूज़ीलैंड को खाना आमतौर पर ताजगी से भरो होत है। जिसमें से मांस समुद्री भोजन और ताजे फल सब्जियां भी शामिल होत है। न्यूज़ीलैंड के खाने में ताजगी और स्थानिय सामग्रियों का महत्व होत है। यहां के रथोनियों में स्थानिय फल और सब्जियों और समुद्री भोजन को भरपूर उपयोग कर जात है। न्यूज़ीलैंड में मांस और समुद्री भोजन को प्रमुख स्थान होत है। यहां का पेड़ का मांस और बिस्क आमतौर पर मशहूर होत है साथ ही समुद्री भोजन जैसे पोस्टर बसंत और कॉकल्स भी लोकप्रिय होत है। यहां की पारम्परिक मवासी व्यंजन जैसे मांस और सब्जियों को मिट्टी के गड्ढे में भूनकर पकाओ जात है यह तरीका भोजन से विशिष्ट धुआंधार स्वाद देता है।